. Eh! Giornata idealle i ad'essi <hesitation> pagu penzammentusu, <hesitation> si fai ua passillada in giru <hesitation> a bi ammigusu, chistionai a su barri <hesitation> o andai a fai ua passillada cun cu logu o a mari, e non peda bei <hesitation> e tirai. Chenza ae penzai a. Ne a trabballusu, ne attra cosa.